الشهرة عندها مزايا إن الناس تعرفك وأما تمشي تقدرك تعطيك إحترام كبير وتلفي لك التحية وتحصل حب الناس، وتوصل صورتك لملايين من الناس، باهي صورة إيجابية، لكن من عيوبها إنك تفقد إنت خصوصيتك تكون معدومة <hesitation> وكل الناس تحب تعرف كل شي عليك، وتلجى روحك دائما تحت ضغط من خلال تأثير الناس عليك ومحبتهم أو النقد والإشا <hesitation> والإشاعات اللي تطلع عليك يعني لازم تكون متحمل الحاجات هذي.